مصنوعي خوږ مواد وزن کمولو کې مرسته کوي. دا مواد کالوري نه لري. د شکر ناروغانو ته مناسب دي. خو له ډېرو يې کار اخيستل ستونزې جوړوي. د ځینو کسانو لپاره سردرد او الرژي راولي. یوشمېر مصنوعي خوږونه د خوند بدلون کوي. ځینې څېړنې یې د اوږدمهاله زیان خبرداری ورکوي.